Mi wiyan mo o yaafoo kan sabi Alla. Sabi huunde fuu e aduna ko ɓii aadama waɗi, ana waawi yaafaade. So Alla laatiima kañun woni jaafotooɗo yimɓe, <hesitation> hakkunde yimɓe kaa, yaafaa kaa haanaa tawee ana tiiɗi. <hesitation> Hono yaafaa ne walaa.